Maalu ujaa ma ndu uruŋ wi usów, urambas wi, uhírta wi ngi dadí. Ndu uraana lota mbatu biros, unlotiwi. ndu uraana lota, unan yaa fsole ngi ntaanjí, ngi gjagtu, uu ttin túm nŧooŧa haji ma. Unmada flota ujétifi, banan wom, banan gguntoŋ, Ndi wiina raa habe, ndu umada uyaa bnaage, bnaagi ma halla unlotibi? Menten giindi ma, geegi unjódi unan gi ñúuñu, ndu uñúuñug mo a gjoole, han gñúu, unan gu wal, unan jédi girósi unan gi ros, ndu urosgi usów, unan jédi gitíntiti, unan wi tínti han gñaan mo. Unan gi jiiŋ utinan wosa solo soli hiindi ma, unan túmi a gileer ma, ndu utúm mo solo soli ma gileer ma. Uttinan jédi líiga wiindi ma, uŧila unan túm, ndu wi ɓéŧi mo hannu udaaji mo, unan jédi gliimbire unan súul. Ndu usúul mo gliimbire, ndi mbatu ma ntoo mo gidoosa, utinan ruŋi gigíla, ndu uruŋ ma gígila, han gdúɓul mo unan wi tame ndu utame mo, bee bi utúm a mbatu ma samu utaanj.